Oo bagini'e kalo katong bacarita akang sapu manyapu kotoran tu itu simpel sa oh sapu itu'e ibarat tangan dia pung bulu-bulu sapu itu kaya jari-jari katong tangan ni jadi kalo waktu katong pegang sapu katong tinggal sorong-sorong sapu-sapu akang palang-palang sa dari ara yang banyak kotoran-kotoran debu-debu tingggal kotong sapu-sapu kas palan-palang biar akang rapi barsi kotoran itu bakumpul su talalu tinggi bukan mar lia-lia su talalu kotor, ya katong musti sapu, manyimpang akang beta kalo manyapu. Akang jua pake lagu-lagu bagitu biar tamba samangat to <noise> apalai kalo katong pagi-pagi su dinging su dinging udara bagitu sapu tu biking katong gerak badan sadiki bagara-bagara su jadi jua par kotong su olaraga kacil-kacil akang pung inti tu itu jua tu sapu tu biking lante barsi biking halaman-halaman ruma barsi dalam ruma akang barsi-barsi nyaman kalo mo dudu-dudu seng bajalang-bajalang kaki seng bajalang kaki talanjang di lante-lante itu jua akang sadap kalo barsi su barsi su-barsi beta coba bantu kasi jelas akan soal akang pung penje soal ini tu gaya yang biasa-biasa sa mar bisa lai jelas sapu tu kerja biasa-biasa sa maksutnya katong sapu-sapu akang pung tampa-tampa yang kotor-kotor. Tinggal katong barmaeng kase barsi tampa-tampa yang kotor sapu itu akang pung molu sapu yang itu dong <noise> biasa kalo sapu su dia pung kotoran su karas jadi akang semak semacam kaya tangan yang cuman lebi panjang dan kuat lai par kasi barsi lantai ka halaman ka jiku-jiku ruma bagitu tapi inga dolo sapu ini dong bisa kerja sandiri harus harus ada orang-orang yang dong su su-biasa-biasa akang deng bagitu su su-biasa-biasa pegang sapu deng tangan itu dong su biasa mar kalo balom su balom-balom biasa bagitu akang pung kotoran-kotoran seng talalu bersi. Kaya dong sapu begini belom sabla sini balom-balom lai dong su pinda lai sabla lai jadi beta satu kali lia dong sapu-sapu itu akang macam kalo sapu lidi tu akang pung lidi-lidi tu karas jadi bisa kase barsi tanah, tana-tana kotor ka halaman-halaman yang akang rumpu-rumpu banya tu akang capat ba kasi barsi karna itu dia pung lidi tu karas-karas deng akang ada dia pung cara-cara lai tu par kalo cuman asal sapu, kotoran bisa akang dia bale lai bagitu jadi beta jua bisa mulai dari tampa mana lai <noise> kan kalo jao di tampa dekat pintu kaluar bagitu akang kotoran samua takumpul to baru beta angka pake penampung lai bagitu baru sapu kas kaluar gampang. Tinggal dorong-dorong kaluar suda.